खिड़की का टूटा हुआ शीशा बदलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जात है। स्वरक्षा उपाय सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। टूटा हुआ शीशा हानिकारक होतो है। इसलिए दस्ताने पहने। यदि संभव हो तो आँखों को बचाने के लिए सुरक्षा के लिए चश्मा भी डाल लें। पुराना शीशा निकालें सबसे पहले टूटी हुई शीशे को निकालना पड़तो है। इसके लिए एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की मदद से शीशे को धीरेते निकाल लें। ध्यान रखें कि शीशे के टुकड़े पर हाथ न लगे। इसलिए एक कपड़ा या तोलिया लपेट लें। नए शीशे को नाप लें। पुराने शीशे को नाप लेकर नए शीशे को कटवा लें। इस शीशे बनाने वाले दुकान से कटवा जाते हैं। या आप खुद ही नाप लेकर कट सकते हैं। नई शीश का नाप पुराने शीशे से थोड़ा कम होना चाहिए। ताकि वह सही तरीके ते फिट है जाए।